Pues yë ku'utpyë jue yë dun este tyam nuk nadyumbë bi'i tyamby këxë nyëj makayëy anka'ak kyëxpë mëdë dun këxë tsaj'ka'ak jiotyë pada'akë mët tijatyë dun jë'ëx a'am jim nyajnëboty y jadunt´s dun nyëj makayëy në ko'o jadun një'ëxpyatsy jaduyapa'a dun në'ë ko'o mëkayëy kya ityë